Je yabë naxwinbë jue yë dun, nëkëxë a'ax dun ja tukuduj tajtëm, tamës yë mayë'ëbë neje'e a'ax mëj janchë nyëwëyë, yë ayobë pues jue oby a'ax jadun yaj t'satyun pero kap dun jya ayxëy tukudujtë ëjt's dun ya naxwinbë jue ja mëdajtëm yë a'ax dun nyënëmbyë valor, kap dun jya ayxëb ko'o jedun nëwi'in kapnaxëp o në ko'o jedun nëbya oj, nëbya yaxëp o në ko'o jedun nebyat nënyënëmëp tukudujtë ëjt's dayaba naxwin ya jukyajtëm.